Härmäq pruukvaq umma võrku näütüses saagi kinniqpüüdmises. Erineväq putukaq lindasõq sinnäq sisse. Vai ka lihtsält ringisaamisõs, na saavaq kostki korgõst hinnäst alla laskõq niimuudu.